таңғы шоу
достар дәл қазір бізде құттықтаймыз айдары
құттықтаймыз
ал енді біз қазір ммм бағанағы біздің тапсырысымыз орындалмай қалғаннан кейін басқа тапсырысты қабылдадық
сөйтіп басқа бір жанға хабарласудамыз есімі кім болады жандәурен
есімі біржан біржан аха
қазір сол кісімен енді әзілдесіп көреміз егер тұтқаны көтеретін болса мхм

біржан тұтқаны көтеріңіз
алло алло ассаламалейкум
кесекбаев біржан да
да і біржан ассаламалейкум бұл алмалинский ровд дан хабарласып тұрмыз алматыдан
так ыыы біржан ыыы
мхм мынау енді
он халва бар ма еді сенде ақтоғайда дейді ақтоғайда он халваны арендаға береді екенсің ғой
да неменені
холваны айтамын жаңағы камаздарды арендаға береді екенсің ғой он камазды неде ақтоғайда
он камаз иә иә холва холва
есімің кім екен братан сенің алмас
алмат алмас асқарұлы иә
ровд дан хабарласып тұрмын мынау ыыы алмалинский алматыдан
так сол ақтоғайда ы ровд ға алып кеткен екен арестке
жаңағы он холвасы бар жұмабек деген жігіт кім
жұмабек деген иә
ы не болды екен ол балаға
вот сол ыыы жұмабек деген жігіт сізге хабарлассын деп жаңағындай вообщем арестке алып кетті жаңағы жігіттердің барлығын жаңағы машинасымен қоса арестке
сағат сегізге дейін жетсін деп жатыр кешкі

вообщем жаңағы документтері құжаттарының ешқайсысы дұрыс болмай
біздің ақтоғайда ровд ға алып кеткен екен жаңағы сенің ақтоғайдың ровд сына алып кетіп пе
иә сол жаққа алып кеткен олар шыға алмай жаңағы бізге шығып біз мына жақтан базадан забивать етіп сені тауып алдық солай
жұмабек деген жігіт бар дейді сол жерде бастық дейді ме бірдеңе дейді ғой
типа управляющий ма бір нәрсе иә жұмабек деген жігіт
мен причем тут мен
енді сенің көліктерің екен ғой сенің атыңда дейді ғой мынаның бәрі
брат енді сіздер мен туралы номерімді алыватсаңыз мен туралы данный болса ашып қарай салсаңыздаршы анау жерде менің көлігім бе жоқ па
менде көлік жоқ ондай
он камазды арендаға береді деп жұмабек деген жігіт айтты ғой мінекей ақтоғайда
холва иә китайский да
алматыдасың ба братан сен
мен алматыдамын ровд дан звондап тұрмын
маған осындай келіп жатыр маған айтты осындай осындай жігіт деді сағат кешкі сегізге дейін жетсін дейді ыыы ақтоғайға
жоқ әйтпесе сотқа кетеді деп жатыр сізді ау
сізге кім звондады ақтоғайдан ровд дан звондады маған
ақтоғайдан ровд дан звондады ма жаңағы жорабек деген баланы қамап қойды деп
иә жұмабек деді мен тек қана данныйларын жазып мынаяқта секретаршылар берді
мен саған звондап тұрмын осы жерден сіз жаңағындай ыыы управляющиді білесіз ғой деп
сол жаңағы жұмабек деген жігіт берген екен біз базадан алып сол тағы да тексеріп нақты
хабарласып отырмыз ғой мінекей кесекбаев біржан деп барлығы шығып тұр иә
сөйтіп короче ровд ға сағат кешкі сегізге дейін келсін дейді вообщем
әйтпесе сотқа кетеді деп жатыр
қайдасың сен енді алматыдасың ба қайдасың
мен жұмыстамын алматыда иә
шыға аласың ғой сағат сегізге дейін келсін деп жатыр анау
документін айтып мен өзім де нақты түсінбедім документі дұрыс болмаған ба әйтеуір бірнәрсе бұзған ба анау жақта ақтоғайда
вообщем тез жетсін деп жатыр
түсінбей тұрмын брат ақтоғайдың ровд сы мен сіздерді не байланыстырып тұрғанын
біздер ровд олар да ровд ғой барлығы
жоқ оны түсініп тұрмын мен неге алмалинский ровд
себебі бізге келді ғой вызов
ау бізге звондап тұр ғой бізге келіп тұр ғой
иә алматыда екен осындай бір жігіт бар дейді
сол ақтоғайда осындай бір ыыы жаңағы он көлікті жаңағы камазды арендаға береді деп жазылып тұр жұмабек деген жігіт дейді
кезікбаев біржан арестке жібереміз деп жазып жіберіпті маған
ы вот вообщем сағат сегізге дейін жетсін деп тұр мына жерде енді кешкі сағат сегізге дейін жете аласың ба

арестке кетеді енді сосын штраф болады арғы жағы сосын жаңағы жігіттер кетеді бәрі кетеді ғой
брат менде көлік жоқ деймін ондай
точно өй айтып тұрмын ғой сізге мен
енді сенің не қатысың бар енді ақтоғайға келіп тұр ғой осындай енді
жоқ мен жораны танимын ол жораны жаңағы менің жұмыстағы бір кісінің інісі жаңағы білемін ол жасаватыр олар тоқсан екіде іхі
енді бірақ енді менің көлігімнің не шатағы бар
білмеймін он холва сіздің атыңызда деген екен бе әйтеуір
нақты білмедім сол жаңағы біржан деген жігіт сол он холваны арендаға береді деп тұр
ақтоғайда дейді тура сіздерге немен келді ол
звондаған біз жаққа вызов келеді звондаған қыздарға
қыздар маған жібереді сосын мен саған звондаймын осындай адамдарға
болды болды менің номерімді жора берді ма
жора берген ғой жұмабек деген жора деген жұмабек пе сол
иә иә жұмабек берген бе менің
ііі вот сол жігіт берген осы жігітке хабарласыңдар деп
прямой болғанда бәрін алып алып отыр ғой енді ыыы жаңағы аресте отырса қалай звондайды саған
сөйтіп біз арқылы звондайды сосын саған айтамыз жет айналайын ойбай осындай болып жатыр деп
бір нәрсе бұзған бір нәрсе істеген ғой енді анау ақтоғайда бүлдірген ғой әйтпесе бостан босқа ұстамайды ғой
звондады сізге ау ақтоғайдан кім звондады
ақтоғайдан сол ровд дан жігіттер звондаған болу керек қыздарға
аты жөнін білесіз бе
вообщем жұмабек ы сосын ақтоғайдан бөлек мұхаммеджан деген жігіт хабарласты бізге
мұхаммеджан дейсіз бе іхі
а болды жақсы сіздің әріптесіңіз ғой иә
алло туған күніңізбен туған күніңізбен әзіл
туған күніңізбен ағау
радиода тікелей толқындасыз әзіл бұл

бәрі жақсы ма иә иә жақсы рахмет
туған күніңізбен бақытты болыңыз әріптесіңіз мұхаммеджан хабарласқан бізге
әзілдесіңіздерші досыммен деп
өзім бір түрлі болып қалдым ғой біржан менікі емес деген кезде не істерімді білмей
біздің қатысымыз жоқ негізі ештеңеге
не де болса да жұмысыңыз алға баса берсін туған күніңізбен тағы да
мұхаммеджанға қазір звондаңыз иә күтіп отырған шығар рахмет
жақсы аха сау болыңыз
і бітті болды бітті болды иә мұхаммеджанға звондайды қазір
соңында кәдімгідей қобалжып кеткен сияқты болды ғой мына
мен өзім қорқып кеттім ғой қып қызыл болып қазір ств да қып қызыл болып тұрған шығармын сұп сұры едім жақсы
сұрақтар өте көп екен енді білмеймін енді
енді не осындай істермен айналысады ма негізі
енді мен негізі өзім білмейді екенмін анық
ақбибі біздің көршілеріміз ғой қазір екеуіміз барып тұрмайық
бізді алып кетпесін арестке сосын тыңдап отырғандар иә мына екеуі не істеп отыр деп
не де болса да достар дүйсенбі күні біз шықсақ бәрі жақсы деген сөз иә уайымдамаңыздар иә
жақсы ендеше ы құттықтаймыз айдарын бүгінге аяқтаймыз осылай мхм
ал енді құттықтаймыз айдарды аяқтағаннан кейін бірақ біз алдағы уақытта қазір алдараспан ы театрдың концертіне билет ойнатып жатырқ дедік қой
тоғызыншы наурыз күні сағат он алты нөл нөлде болатын концертке
соған біз алдағы уақытта тыңдармандарымыздың арасынан ыыы жақсы бір хат жолдаған жанға сыйға тартатын боламыз керемет
әзірге не істейміз әзірге ән тыңдаймыз кімнің орындауында
білмеймін көзі көрмейді көзім
алар және шоқан уәлиханның орындауында ұнаттым әні сосын жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу